أنا نفضل السفر بالسياره لأنها مكانش كالسياره الطونوبيل، تتصرف فيها كيما تحب تحس تحب تقاري تحب تروح للمرحاض <hesitation> تحب <hesitation> تحب أي حاجه تعود براحتك، أما تعود تروح في القطار و لا القطار تروح تعاشي تقولو قاريلي القطار واش دير تعود تروح للمرحاض، تلقى مرحاض نتاعه مبوشيا و لا كاش حاجه، أيا مكانش كالطونوبيل مولاه وحدو خير.